Alura 'na tola cun la pasà s'al e sarà pöle pöle tenila anche dë meis, a ie pa gnün tipo dë problema, së ënvece al e düverta a cambia e a va da 'na zman-a via, ën temp për fe la pasta, büteie ën po d'öli ën sima a s'cunserva dë pi, ma ël cunsei al e fe 'na pasta parei la mange e voilà